<hesitation> Hamoronana vitsika handrindram-bitsika ndreka an, a fahitako ananjy manokana an, raha ohatra zao arakaraka le raika mpitarika anjareo iny, zay arahan'ny le raika mpitarika anjareo akeo iny aby si no andehanan'ny jiaby jiaby, mivily raiky iny, de mivily zareo, mandeha akasy raiky iny de mandeha koa zareo, mandeha ary raiky iny an, de mandeha ary zareo.